عِنّا <noise> سؤال هون عم بيسألنا، ما هي بعض حساسيّة الطّعام؟ هلّأ كل ناس عِندُن حساسيّة معيْنة على بعض الأطعمة، <noise> ناس بتخليهُن يصير في عندن حكّي بجسمٌ، ناس بتئلِّئُن بي بطلوا يقدروا يناموا في أصناف كتيره من ال- <hesitation> من لأطعمة بتعمل حساسيّة. عِنّا حساسيّة الدُّرة مثلاً في ناس كتير عندن حساسيّة الدُّرة إذا بياكلو أيّا شي في دُرة <hesitation> من الطحين من النّشا من المعكرونة <hesitation> من يعني سباغيتي من كتير أطعمة بيُدخلّا هيدا الدُّرة <hesitation> فا بي- بيأ- بيأذيهن فا عنّا- عنّا حساسيّة الدُّرة في ناس كتير كتير علين عن حساسية الح- حساسية القمح، حساسيّة القمح مش حساسية الدُّرة في ناس كثير عندا حساسيّة على القمح اللّي بيدخُل بي كتير منتجات فا بتأزيون. في الأطفال الصغار إذا بِطّعميهُن بيض أكتر من مرّة مسلاً كل يومين تلاته ممكن تعملٌّ حساسيّة على جِسمٌ فا في كتير كتير مأكولات بتعمل حساسيّة، بس أكتر شي أنا برأيه حساسيّة القمح هي الّي ب- شائعة.